ا <hesitation> والله ساعات؛ <hesitation> لأنه أنا مشني من الناس اللي نخرج برشا، ساعات يعني <hesitation> فما ناس يعني ما نحبش إذا يعني يكون الإنسان هذايا يعني باهي معايا، وما عنديش معه مشاكل، وما صارت ليش معاه حتى خناقة قبل يعني عادي نسلم عليه ما عنديش مشكلة مع أي إنسان، ومنحبش يعنى نشوف إنسان وما نسلمش عليه في الشارع بالعكس نسلم على الناس الكل، بس لما تكون معاه عندي مشاكل ممكن يعني تختلف وجهة النظر، بس عادي نسلم على الناس الكل ما عنديش حتى مشكل.